د هغه آتش‌فشان نوم "زاورا" و — یوه ویده غر چې خلک‌یې د وېرې له امله یوازې له لرې نه یاداوه. خو دوی نه پوهېدل چې د دې اورینې خولې تر ژورې لاندې، یو پټ سلطنت پروت و، د “لُهاره سلطنت” په نوم. دا سلطنت د اور او فلز د جادوو له لارې جوړ شوی و. ماڼۍ یې د سوځېدلو کاڼو نه جوړې وې